A zandye mi tsa ḃayi ḃa ḃo snusnu ḃo eda mi wye gidigba yna miga sa za ye gbmari yedye zago ndye ewo ye yakubu yamma tukurak misa ndye wo hna, mi baba ndye wo hna, wo ḃa snusnu ḃo da mi wye bena wo snu ḃoḃo wo ga wo knaya cha-cha, muhni wo yi tugoniwa yim. Muhnni wo kni za kni, knim, wo gas nu ḃoḃo ko he benkai, wo la he dna e he ḃenkai tso, he ga ḃayi zago wo la he dna ezago tso, he ga ḃa yi gnuje, wo gas snue he wo da beta de he, wo gi he ḃo ndye he gas nu, ge ebma he nyizere snu yna, wo ga wu he shna he chi ynadyi hedyi yna, shandye wodye chi wo ḃwa wo dyi yna wa so, ḃoḃo kuhe m wo ga knaya gi ha, wo ga gi he, wo ga wu he ḃa shna he ga la epa kpmi ba, shna he gas nu yna kai, zandye wo hna tswashe wo bma wu snu, eza de hni ndye wodye dokito philip andy nyi zandye wo hna sa san dye mi ga wo dye wo yi mi ye yna. Eḃo ḃo snu ḃo lo yna mi ga gbma aḃwada mi butsi mi lo bye, bena shandye wo mize reḃo yi yna da mi gbma kyop, wo snu ḃo ga yi kyooo, gi mi, muhni w obo da mi gbma tso mi ye wo nyize ḃo, shni wasnu egnaya e he tugo lo se da heegnaya e he tugo lo se de he egnaya e he tugo lo be da hedye hegna hegaya, zandye ḃa hni. aza yo mwabare shnihna ndye ḃa snu ḃo ga da mi gbma yna, aza mwabare shni hna tungni lo aza tsawyi ndye hni migaba ba ye, ke ḃa bosnusnu ndye snu yna da ga ta mi wyego bwa yna da tsawyi.